Suket yah koluk ireh anag, suket lapit jilun, suket lopek, suket lakeik bilung date'..suket ineh yah koluk tan ireh anag, keninik..

Pun, akouk itouk muto, kerita. Pongah akouk deriba. Pah avik akouk tuai itouk ineh, kerita nin kik tuai itouk, Proton Saga baler erei. Ineh nin kik tuai. Keriba kik tuai jin buik ineh avik itouk.

Yeng pun yah leterk, yeng pun yah lonyat koluk kik. Sumak akouk koluk leterk main bon, keleterk main ungap, kase- mengase.

Tosog lah dan neh nale', dan neh keluno, ulouk barak ulouk tai ngeluno lah, urouk barak ulouk ale'. Tosog tuvuk ulouk tai, ineh lah ulouk barak. tosog jah peh, kalau ulouk yeng tosog tuvuk ulouk tai neh, ulouk usit.

Min ireh sebayang, min ireh popeng, min ireh pojah tong langit toluek dukuk jiak urip oluek, jiak oluek mageh, meshigah oluek tong langit nenu

Akouk menat uvut, menat segolah, menat jalan, menat be'ek, menat talang. Ineh tan- pogeng tan kek tong inak- taget siget langit.

Adui yah juk koluk kik adui ayuk murip adui ayuk alek rigit ayuk purip anag adui ayuk purip rodu keh yeng akuek mojam ineuk yah ituek yeng akuek mojam dukuk neh konak eh kunan kuk

penganouk amik pebayan tong bengosak amik, yeng mosah sen, yeng pun sen, amik...keliwah barang

Tarik alek barang ineh, alek pon, ireh bakeh keik, ireh kelunan keik, pu'kuk keik mojam, ineh tariik kik alek..ineh tariik kik ayuk pon..

Keh piak kik nebare ; Amai kok menawai. Dan kok juk, dan kok tong adui, dan kok tong keroja iboh menawai lamin. Dekuk lamin ineh yeng pun inouk inouk dalem. Nak kauk peh mukuk dalem neh, dan neh usan mengate, dan neh yeng pun adui, yeng pun keroja, yeng pun roti. Keh tebare kik ngan.

Yah keriyet kek dalem adui, dalem keroja ; dan neh jadi, dan neh pun, dan neh sukat nanouk. Yah ineh keriyet kek.

Sik sik pun tong tv ineh, memang amik itouk koluk nat..Jiak nat..yah de'kuk ulouk nat..kalau ulouk yeng koluk nat, yeng ulouk nat..dan pun kelunan yah yeng koluk tan ulouk tong tv ineh, yeng ulouk nat tv ineh. Teranak ulouk nat, ulouk koluk nat kelunan ineh, yeng mojam sik sik ngaran

Le'terk..main..yah koluk tan kik..ireh pekalap..ireh kelonyat, ireh sagak..

Posot ayuk amik, jiak..ayuk amik, mukuk..yeng amik menyalau dey amik belamak, dey amik podam, dey amik yeng wat, yah ayuk amik posot

Yah lamin, akouk yeng kalek manouk um kitang lamin. Yeng akouk mojam barak kitang lamin yah nanouk kik.

Yeng pun lah yah man..dan neh konak towk sekulah..yah man, pinek yah man lah..konak kelunan yeng sekulah, akouk itouk yeng akouk merasa eh man tong akouk, bagik neh akouk itouk, yah pani itouk, yeng akouk sekulah..yeng akouk mojam yah mah eh man..yah sekulah ineh langit piak itouk, anag kik..mojam yah man yah murah..

Pengejian ayuk totik, ayuk amik jiak murip, ayuk amik jiak tai melakau, tai menimerk.. tai peturuk tai pogen tai tong tanag, ineh pengejian sukat pakey dalem..totik jah jah bengosak.

Tosog kelunan eh monak kemaeng ngem urip kik. Eh nebare ; buak sat, buak meloku, buak mukuk. Dan pun adui, padui.

Langit piak itouk, yeng pun bup suket boken koluk tan amik. Yah seritak usit lah, usit usit yah narak katun katun tong tv ineh. Upin lah, Ipin lah, Tom lah, Jerry lah.

Koluk nat ireh sipag bon, koluk nat ireh mengase, <sniffs> koluk nat ireh modog <noise> koluk tan kek.

Sekidak neh, ireh danag ngan ireh mukun yeng samak. Yeng ireh pekuak. Ireh danag mojam sig kek jin ireh mukun.

Daven, tabang, sagep koluek ayuk kik bii sukon eh ngam ngan kik sukan eh tanet sukan eh molu sukon saiz eh ngam ngan kik

sajak ulouk pogen, sajak ulouk muik ujuk ayuk ulouk jian ukuk, ayuk ulouk jian inak..yeng ulouk jiak eh sogit

Pun ramey napun amik, dan amik pojah kuman, pojah nyun, pojah keleterk. Ineh ramey amik.

Tulan tavik pengawu ituek yah neh kapen nah akuek nat bilun ineh tan kik pengawu ituek.

Semua dauk ayuk lagu semua neh amik koluek ngeninek yah mah tuek pun

Tulan yah paling- yah yah pogeng amik kolong, bengo- tong bengosak amik ; erei modog, kuyat.

Tong urip amik, tong tingan, tong risak, sniff ineh yah ayuk amik jam inouk ineh. Lalek bat, ineh neh bat bagik bat bagik amik, ayuk amik pitah penguman.

Le'terk ireh anag tong daleh amik, ineh..kelanyat, pekalak, ireh pebakeh.. atau pun..ireh sagak..

Ulouk muik, ulouk mosup. Ineh tidah ireh nat penguman ayuk- yah jiak ayuk batung. Yeng sukat sogit.

Yeng akouk yeng juk ayuk yah boken ineh, eh yeng pun..yah pogeng ayuk kik, pon..

<sniffs> koluk bi mukuk pojah, koluk bi peh ulouk mukuk ngan rah. <sniffs> petiken, selesa bi kek, jiak bi.

Pun kek peritah daleh amik itouk, monak penolong yah jian tapik jah bateng piak tue. Yeng eh avik, yeng pun hasil.

Sumak seritak lobuk ineh yeng akouk per- akouk kale ngan lobuk yah pongah nanouk kok ineh ngan kik itouk. Akouk itouk mongak si- seritak.

Surat inouk, sotoh kalau jah kelunan jau, kauk kirak lah kalau jah kelunan jau, yah min surat jin koluk, jin jah konep rayat bi-bi.

Pun kelunan yah petuboh, pun yah menat, yah sukat ..ketine' kik, yah suka kenale'..

Penganouk amik pitah, amik sumak barak ngan pengojau amik.

Yeng pun konak nat aap tong daleh, app jian aap malai tan. Yeng pun konak menat eh.

Taber yah malai ayuk amik, laker eh daon eh nale'erk amik. Ineh taber amik.

AI inouk eh, akouk yeng mojam. Akouk yeng kale menat ayuk maten kik, yeng kale akouk mojam inouk AI ineh.

Dan bagik akouk, yeng pun taterk..kat kat nan neh yeng pun..nak peritah..

Dan kek tai tong wayang, kalau kek menat tue kalau kek maseg tong wayang, yeng pun.

pemain yah koluk nouk kik, main takraw, main bon, main kle'terk..kelanyat, main sagak, main ngan ireh..

Berajan tong sekulah, akouk yeng mojam..inouk berajan tong sekulah, ineh..semua ineu akouk yeng mojam..

Pengejian neh, akouk botik, akouk min padui, akouk min manouk dalem adui, dalem keroja amik padik..alek amik samak samak.

Tajak pun kek kelunan maneuk padik neh, anaq neh, rodu neh pong.

Konep amik, ngan use batung amik, amik monak jah wat, jah uteg, jah pengojam, ineh